באש תעלם שי ואחד כּיפאש יסוג בּיקּאלה, חצכ תבּדא פבּלאצע האדיה ומסטח'ה, אִגּלאס עלא אלסרְג', ישד מזיאן פאלמקוד, וִיהאוול יואזן ראסו ורג'ליה באקין עלא אלארד, מןבעד כּיתעלם יבדא יחַרכּ דוַאסאת בשוִיה וִישוף לְקדאם, וְמע שוִיה דיאל תמרין, יקדר יסוג בתִיקָה בּלא מִיּטִיח.